<hesitation> ngëncáam ngimengi ngënţinjëngël, dí ngëëntamb ngokáaka líp <hesitation> ngëëmpí líp, ngëëndarëka líp <hesitation> ngii bëreŋun: ngëëfuugu círil, dina ngëëtuump bëliyeng tu.